Tsy zava-dehibe loatra ny fananana namana isan-karazany. Fa ny fananana namana tena izy sy tsara no zavadehibe na dia vitsy ary. Satria raha maro namana loatra enao de mety hitondra anao any amin'ny ratsy ireny. Fa na namana anakiray aza nefa mahatoky hitondra anao amin'ny tsara de efa zavadehibe izay.